हमरा जबड भेले गुने से हमरा काखट मोखट भात सभ खाय सकसहु खानादान खेसहु पिसहु एब हमर नहिया बचवाह नाही सक्तइ बचवाह । कस्के कि हमरा से छोटे हसइ हुनुका झिन्के हसइ । हमार नहिया हुनुकर पचावे फेरी हैने सकसइ खाय फेर्नी हैने सकसइ हुनुकर लागी हुनुकर लागी इचिका दोसरे खल क खानादाना हुनुकर पचावे सके जोकर हखे परलइ ओसने खल क हुनुकर खानादाना खियवे परलइ । उवा बचवान के खियोइ कि माहा <noise> साग्पात सभ झोर्गर खियावे परलइ, दाली खियावे परलइ हसे ओसने क के उखर्पाखर नाही क के हुनुका के दाल खियावे परलइ, याण सभ खियावे परलइ, दुध खियावे परलइ, गजरका हनुवा खियावे परलइ, सम्तोवारा खियावे परलइ, सियाउ खियावे परलइ, केरा खियावे परलइ, गुज्गुज चिजु खियावे परलइ, केन्रुवा सभ खियावे परलइ एसने एसने खियोले से बचवन फेरी देही लग्तइ । हुनुकर हमार नहिया खाय नाही सकले गुने से इचिजुवबिजुवा खियोले हुन्करा देहिया लग्तइ हसे बणतइ फेरी बारीयार फेरी हसे हतइ ।